Nyamdu kala didi jei mi suptata mi tokka nyamugo kanjum woni haako ledde kala ledde irin bana lemo ayaba aran kenan didi bo mi nyaman kusel to mi nyama frutji be kusel kanjum do don woitina.